No edimält kargas päähä õkvalt üts illos pääväpaistõnõ suvinõ päiv, koh hainamaa om täüs sääntsit kõllatsit võiulille. Tuu om põhilinõ kõlladsõ värviga, miä om köüdet. Egäsugudsõq kõlladsõq õhupalliq ja, ja kõllanõ päiv, midä lats joonistas uma pildi pääle.